Nuu kaaji suni chii na’anu, nukaji na’anu te ioo nu kaji nti’í te, nu kajiun chii jicha nta’a luli suni. Tee inka ka kaaturi nu ini, kakaturi jiíí chii ntiíí ta’a jin ta’a jin ta’a yua chii iotu, jaa na’anu suni, te iootu jaa ti’iíí luli suni ioo jaa, kiñi kantaa ntu’u luli, te ioo ni luu kantaá ntuululi suni, tee nuu yuuja suni sua kantaatu tee yua chii naani ta’a luli jii nu yuja yua suaa te, jaa ín tíntíka luli te kaa jatiunturi jenari te kasts’ari ñu’uri jii suni, te ioo inka jaa kakari kutu ñuyu’untu soo síkí yunu luli yua sua’a, ka yua kakutu yunu nu yuja.